சாப்பிடுவதற்கான சிறந்த இடங்கள் உங்களுக்கு எப்போதும் தெரியும். அட, மறைந்திருக்கும் ரத்தினங்களைக் கண்டுபிடிப்பதில் எனக்கு ஒரு திறமை இருக்கிறது.இன்று என்ன மாதிரியான அதிர்வு மனநிலையில் இருக்கிறீர்கள். ஏதாவது வசதியான மற்றும் ஆறுதல் அல்லது கொஞ்சம் சாகசமா. நிச்சயமாக சாகசக்காரர்! நான் வேறு ஏதாவது ஆசைப்படுகிறேன், ஒருவேளை நான் இதுவரை முயற்சி செய்யாத ஒன்று. சரி, எனக்கு அந்த இடம் மட்டும் தெரியும். கொரிய மற்றும் மெக்சிகன் சுவைகளை நினைக்கிறது. இது நம்பமுடியாததாகத் தெரிகிறது! இந்த இடங்களை நீங்கள் எப்படிக் கண்டுபிடிப்பீர்கள். எனக்கு சிறந்த உணவுக்கான ஆறாவது அறிவு இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். மேலும் உணவு வலைப்பதிவுகளில் ஒரு சிறிய தொல்லை இருக்கலாம்.